Hang ata sederhana ata ngoeng dakun ngasang kolak cara panden laku kolak hoo ga siap di laku olong siap di laku apin siap haju siap pemantik agu siap arang kut ngance pande laku apa hitu eme manga apin ga siap laku lewing agu wae teneng di laku waem di eme rua wae poli hitu ga iris laku mukun, daeng iris irs laku situ pas poli laku iris iris campur laku agu apa hitu agu a wae kolang hitu bo eme poli laku campur situ pande rua disampe pisa menit sepulu menit eme rua eme rua cengkali hitu ga campur laku a olo teneng dion laku a apa mutiara eme meses mutiara situ ga campur laku appa ho agu. <hesitation> Agu muku aguu daeng hitu bo campur situ eme poli campur situ olong pande ruas di sampe <hesitation> sampe mame onen kole laku apa kacang kacanh hijo poli itu ga eme poli onen taung situ campur agu saung pandang poli laku campur suang pandang, saung pandang hitu kut pande wangin kolak hitu kut pande tambang enak kole kolah hitu eme poli camur saung pandang hitu kole ga na laku a na laku gula poli naan laku gola hitu naa agu a eme o eme poli campur laku gula pasir hitu ga campur kole agu apa ho gula rebok campur cenkali situ ga naa one lewing. Na one tempat sot cess kut ngaceng dia cesn kolak hitu agu kut dia eme hang ai eme hang eme hang kolang apa hitu toe ma enak ne kut toe manga dian eme hang lite ata dian hia ga olong ces di itu po hang hang kolak hitu kole nganceng campur kopi kole ngaceng campur waae kolang hitu bo ata dian kole kolak hiitu nganceng kole inung agu wae kolang inung agu kopi kolak hitu kole ngaceng hang diang hang diang hitu kole eme ngoo na diang lebi enak kole hitu ga lebi ces lebi rasa keta ngooy ya hoyy rasan kolak hoo poli hitu ga.